Egento ng'anchete nokoba omwalimu, obuya bwokoba omwalimu, gogokonya abanto abange mono mono ase ense eye. Na nyasaye buna atokonyete omwalimu iga abwate chisemi chintambe naende chingare mono, kooo gotwara mono mono abana abake gokobakonya kobasemia buna bagokina, ase eng'enche omwana ga kinirie buya korwa nse, gakomanya amang'ana amange naenda iga ogocha okonya abanto abange. Egasi eye nanyekorire emiaka emenge naende narorire amatunda aye nagesire naende gekongoki mono. Egasi eye emeremo eye ngokora ya obwalimu boooo inche igo nsomerete obwalimu naende ngosomia iga aria ekanisa. Ense ya bono iga yaonchokire ebwate amang'ana amange mono, lakini kore omwalimu ooogosomia abana iga aria nabo okobatebi naki bagokina, naki okobatebi na yeso ng'a ato naki atongete, naende abana igo tobachaete mono, kero ore na mwana omoke oko okomokinia, abanto abange bakoombia muna omwana omoke tamanyeti kende, lakini omwana omoke iga akoiborwa amang'ana nare okonyora amanyire ataraiborwa. Muna eriogi ria abanto bari amenyete amo nabarabwo, endagera ng'ina akarire ataranyora mwana oyo, naende moong'ina gose ase omwana oyo akinerete gose ngosasoka barenge. Omwana omoke nabo anga mwa monto onde bwensi. Kechogete buya etabia, na omwana nonya ekerasi ime kogosomi nkobwatare eki ogosomi naende iga akoba omwana omwegeri. Bono ase egasi eye nero, tari naende elasima ogende esukuru onyesomere, nyasare oria ototonge nabegete omo abasubati bonsi pi gose twensi koba abalimu ase eng'encho enka esukuru entang'ani na enka. Ase omwana agokinera noo akomanya amang'ana onsi atarachia esukuru, gaikire esukuru omwalimu oria gagochakera aria aria ase gwachakeire aye buna omwoibori. Naende, abana gasomiwe egento, kare are omoke tarikoeba naki ebuku egototebi kinia omwana enchera nyasaye aratake omokinia gakinire gakoba omogotu takoeba. Igo tobwate engaki enene naende ensemo enene ase ogokinia abana aba bache komanya. Naende omwana kokwamosomirie egento omobori gakinire gose ka ka kokwarorire buna ngogenda are mamincha muna muna akiniwe, nabo akoinyora ase obogotu bwaye oteba yaya, mama gose tata gose eamate nakinete intwe ntware gokora iga gose gento eke nkeri kiya. Bono omwana oyo gagokina koba omonto bwesiko tari inka sobo oka kanisa yoka gose nonye ense yoka, lakini na omwana orakine agende chinse chia isiko naende abe omonto osigete ogokonya kera omonto. Igo gere buya intwe buna abalimu nonye twachete esukuru gose ntoragenda tokonye abana aba nonya isiko iga aria gokonyora omwana akorire egente ekiya motebi mbuya mono, kere kwarorire ogokora egente ekebe, morangerie omotebi iga iga egente eke gwakora tigwagekora buya lakini omwerese ase obwanchani. Na ekeranya nakerokio buna omwalimu igo ngoteba tari kera egento omwana agoitwa. Matuko ande abana aba abake nonye na abana ba emiaka etato, ikaransa ango na omwana ikaransa omeerese mokwane nere amanye muna egento akora na erigoso. Gakoirora ririri omanye komoita kero ogoita omwana bwoire iga agocha obo omotwe omokong'u naende abange nabu abu oroche bono babeire chiko chichokora. Igo, intwe buna abagusii, intwe muna mwayabanto, omwana onde bwensi na oyogo gokorora agokora kende mokonye ango mochike ango moorokereri i- e- eeesi ase eng'enche, omwana oyo tari aye bweka agokonya iga agokonya kero omonto ase obogima bwaye, mbuya mono.